No valitsusõ iihmärk inemiisi sis isikliku käütümise kotsilõ om näütüses kõrra hoitminõ. Et <hesitation> politsei hoit silmä pääl määnestki kuritegevust es toimunuq ja samal aol ku ummaq määndsegiq hädäolokõrraq sis näq saavaq piiradaq vai andaq juhisit kuis <hesitation> hädäolokõrra kõrral ka tegutsedäq.